अरे भाई कैनेडा एक असी कमपणी है जेका हमों थंड़ो होत रहे हैं और भारत से <hesitation> पास में लगेल हैं और भारत न एका भी लपड़ा बहुत चली रहा है। कई इवाभी बार बार आपर हमलो करना करें और अपन भी हमलो करना करें। एका लेन चारी तरब के नाड़े को घेड़ी रहे हैं ताकि जब भी हमलो करें आपना अपर चारी तरब से हमलो करीं सकाईं क्योंकि अपना को कमजोर नहीं है।